<hesitation> Emi mususu dɛ daabi osiandɛ hɛn nyinaa yenya akwanya dɛ yɛbɛtsena ɔman bia yɛpɛ mu a nkyɛ aman ne bi a atɔ mpan. <noise> Na mom nka wɔma akwantu ne bo mbra famu kakra a. Ehwɛ ɔman yi koraa a ne mu ahokyer a ndɛ yehyia yi a na sɛ wɔde aba dɛ yɛnkɔ tsena beebi a yɛɛa yɛpɛ a nkyɛ adze bɛkye na "airport" wonnya "plane" <noise> dɛm a na aman akokoakoko esisiisi do no ɔman a akokoako esisiisi do no nkyɛ hɔn nyinaa wɔbɛper dɛ woboguan. Ntsi ɔba dɛm a dɛm man no yɛbɛyɛ ne dɛn, <noise> dɛ yebogu n' anaa ntsi emi mususu dɛ <hesitation> ma wɔnnyɛ ne dɛm.